Nganan'ny voalavon-drano <hesitation> toho-dranony ndraika: <hesitation> nifiny marangitra, de amy nifiny marangitra igny izy a manapatapaka kakazo madinika maromaro, de taterina sibitibitika igny de tohagnany am'zaigny le rano mandeha igny, de rehefa voatohagna ananjy rano mandeha igny a de akeo am'zaigny izy a magnorom-ponenana de lasa akeo izy mipetraka.